Gn'orange, gn'orange zay manko da voasary gn'avy ame avy agneritreritro voalohany, voasary, sishy ankoatrin'izay, izy io koa zany loko marevadrevaky avao, afaky hoe laha ohatry koe te falifaly anao da afaky magnano ankazo loko orange ohatra.